Ritsleting ia mekanisme a pake penutup penutup biasa ala paken nwu bualoas yang nanu sua sisi. Ritsleting ia cara kerja a pake nissi ritsleting, no slider no kekenan boema papaken.